Ie, ara-dalàña satria tsy misy la tsy misy mihitsy lalàña mañaka na mizaka hoe tsy azo ato ny miompy biby an-traño. Sady izy koa zañy mba hindesy hiarova ny biby amy fangalara zañy. Fa ny dia eo àby zay zañy mila antia koa zañy fahasalama biby an-traño ao mba tsy hisia i fiparitaha i arety.